Kən nimən, chəte tən kagəm mwam kani kasimən yəm bəri jənii nəng nga bwi dəndang dəndangngi yʊ, nən bagi a nəngngai mən jii fərii amiyʊ a dəbi jiime nyagʊwi jii kalaʊ wʊbən sʊwe mo nika yaamən ni kən simən mo karbən yamən <noise> nabo karbən guk fərii nabo n'dʊ n'dʊtən wʊniii jii a kang a Niyajiiyu nabo n'nəngnga kida jiihii da adaaibe nabo n'nəngnga kida n'chube, na bo n'nəngnga ki da n'da n'nəngnga bəname, karbən jaʊtən yəm karbən nəngnga gʊjii wʊbabe rə rə bukki bən sʊwe mo n'lerang kangəngngi, məni n'jəga jənii sau n'jəga yəmbəmbə sau yəmbəmbən simənəm n'jəga sauwung kən mida nyangngəng kən sɨng fəriiyɨng kən dʊwe mo kən dʊtən wʊnii jii a niyajiiyu. Məni kən kabi n'sʊwe mo men farə mo kojiiyu a dəb a sʊwe go tə yamən <hesitation> gogə yəmən məni mən faʊmo n'kojiiyu a yiri tən yari rə jiibwira nəbhəm a nəng ngai bərarəki n'sʊwe mo n'kojiiyu asʊwego gogə-gogə yaimən yaiki ba nʊ, yaatənghəng kangkə n'niyajiiyu ba nəngngang ba meba nəngngatən nyafʊ n'hanjiimi ki meba jəgga, mənimo bʊmni n'kojiiyu a yunotəna hanjiimi na n'mebo n'nya fərii kwaʊwi, n'jəga bahanjiiməng ka bemən rə fɨrdɨ kwaʊwʊn, kən nəngnga bwiləmri a fəriiya miyʊ, kən nya yʊlgoi a fɨramiyʊ, bwiləmri waiwe berə tən kʊ mʊwa mura bwiləm ri bərirəki n'dəbbə kəmarang ka yaməntangngən, n'dəbbə kəmərangmo <hesitation> masi kojiiyu gujii ama n' ama niwʊ nyəngke nyuiiwʊ nəngke <hesitation> kən dʊ fərii yʊlgor fərii kwaʊ mən yorə fərii amiyʊ kwan a jʊgʊra nəb yəni yəmni dəndangngi mokən dʊwe. bənge bamyəmbambe n'buroi mənəmbe, wedə n'wʊlai mənən de ka dəgii məna fərii nyaʊ məni kən nəngnga bwiləmrirə bam nəbhəm bambe a wʊlai mən werəm na swimən yəməm na bwimən yəmatəm na sɨngngi mən fɨriiyəm kəndəb wuniijii rə dəndeni bəngən nya fərii yʊlgoi n'nya fərii kwaʊwi n'nya bwiləmri n'nəngnga bwiləmri a fəriiya miyʊ berətrənkʊ mʊwa fɨrdɨ kwaʊwen n'nya fɨrdɨ kwaʊwʊn fɨrdamiyen nən kwaʊ, yəmbambə kaləmi bwi rə kwani kən chu nyagʊwiyangʊ məni bo kən chu swiyer dan kojiiyuwun nyəngkəng kojiiyu nəmngnga swiyer dangən rəgəng ni a dʊtənjii a kojiiyuki ni kanya bwiləmri kanya fərii kwaʊwi <hesitation> n'dʊtən wʊniiji a niya jiiyuwung kən du dəndeniyangʊ wʊrnii jii kaberə dəndeni nyəng kəni na dən jənii kwayʊ rəgəng kwaiwiya fəriiyu ni mebə daadum mənii n'kojiiyu kabe rə fərii kwaʊwi, fərii kaʊwi a dəgiiyəng kən chu wuniijii kina bən yamən ya ki nabən nəngngan swiyer dərə kʊnən, na bən nəngngan jii bwira nabən nəngngang jiiuw nabən be bukki bən sʊwe momənan yəmrəki mənan nəngngari məni kən wʊna a bauri yəm bambe. ki n'sʊwemo kari bənən sʊwe gujii kari bən nəngnga gʊjii jɨrmən a jʊta ajii n'nəngngaiyʊ, jɨrmən a jʊtangʊ na n'dəb wʊnii kirə dəndeni na n'dəb wʊnii ki da n'chʊgomʊ, n'dəb wʊni ki da n'chʊmchʊ miyanmʊ bənge kən ngarə wai yobi kən ngarə wai fərii kən nga rə bamyəm jii a nəngnga ki kʊ mən kaməna fərii kwaʊwi fəriiya miyʊ bo kwan. N'kəmabəmo karəniwʊ mən kəma rə rəjii bwirai angiyʊ bərarə bamyəm bambe bərarə bam yəmbam be ka daiməna fərii nyagʊ, fərii ya miyʊ ka nəngnga latətti ka yutən nyərarə lii latəttiyʊ n'dəka gʊrda latəttini, bəri gəra nyang bam bwan dande kaləmiməm, mənii mən chəlamo wunii niki kənangʊ a təmnən jii menyagʊwi ki, kə nəngʊ a nəngnganən jənii bwiraiki, ki nəngʊ a nəngnga nən yariki yunotən anihi, kə nihi abeəki abeban wi go chiyamiyʊ chəlai mən chəlan nyənke abebəki yənotən kibənchu kwetərei afɨramʊ bən chu nyəraki fɨramʊ nyəraki ba nəngnga rəga yʊlgorəng, bəri gərə nyang kəmən sʊwerəmo bamyəm bəm be kaləm. mənii kən yunotən kən nəngnga yunotang a wunii jiiyu məniibo wʊniju kə jaʊkak nyərakə nʊka gərəng me gʊjiiwʊ yəgiirə bən sʊwe mo gʊjiiwʊn nibachiiya nʊngnga gʊlənta jiiyu wʊlai jii wʊlai jiiyu wʊlaijii wʊlaijii n'wʊlaijiiyu yəmka nyagʊn banu yəmbambe kaləmimən nyagʊ.